Yaɨmba reta oimeko jetape oyoavɨ reta, oimevi jaereta mbaerako ikaviva, nbaetɨ aikua kiraiko oyoavi yaɨmba reta, se jaeñoma aipota yaɨmba ataregua reta, oyembieka seveva